Zato, sivy folo sivy amby, sivy folo valo amby, sivy folo fito amby, sivy folo tsôta amby, sivy folo dimy amby, sivy folo efatra amby, sivy folo telo amby, sivy folo aroe amby, sivy folo araiky amby.